Fômba hitako mampiavak’irô Nizeria an, rô zen̈y manankarian̈a amy resaka kiolotora ze. Karazany maro fahaizan-drô raha ze. Abaka iô mitsinjaka miaraka masiky. Tsinjakan-drô tiradisiônely àby iô zen̈y: rô miaraka masiky amy sôro, boaka iô tsinjaky la moziky miaraka la moziky ze. Man̈ano la fety koa ze. Irô tia man̈ano festival àby iô isaky taon̈o.